إحدى اللحظات اللي شعرت فيها بالقوة. كانت لما قدمت عرضا مهما قدام مجموعة كبيرة من الناس. كنت متوتر جدا وخايف. بس قررت أواجه خوفي وأتخطاه. لما بدأت أتكلم حسيت بثقة كبيرة لأني كنت مستعد بالرغم من الخوف في البداية. إنتهي العرض بالنجاح وهذا غير من ثقتي النفسية. حسيت أن الناس كلها عاجبهم العرض يعني.